اول حاجة لازم تركح المقعد متاع البيسكلات تتأكد من العجلات كان منفوخين مش مفشوشين كدا تلبس لبسة مرتاحة بعديكا تطلع عل كهربا ملول تنجم تبدا بك العجالي الزايدين هدوك و بشوية بشوية تنحيهم كي تبدا عندك اكثر ثقة في روحك و تبدا تبيدالي هكا تحاول تتحرك بطريقة اسرع و تحافظ على التوازن